Esurori ayong kechi atamar kiboikinos totutanga atotinga ngakiro nakos nakus nu totunga angitai akidwang atamar atamatar atamatar ai eringa elosoi asalu akwap asiwor jik ni eboikin iyona kiboikin neni asalu akwap aliwori jik ni eboikin iyung kiboikin neni tani alokile wori tani aanese.